Disa pi keqkuptimeve ma t'shpeshta për qentë jon që qentë janë agresiv sipas racës, qentë hajnë bari kur janë t'smut, që nji vit i qenit osht sa shtatë vite t'njerzve, qentë tundin bishtin gjithmonë veç kur janë t'lumtun, po kjo s'osht e vërtet se kur e tund bishtin tregon edhe emocione tjera si frigën edhe pasigurinë.